<hesitation> Aarabi Sawdit jooni, finaa tawaa mun, ɓoornakiijimaɓɓe tan yo saayaaji mawɗi non. Ɓe pilkotooɓe pilki duu. Ñaanduuji maɓɓe duu, so a ƴeewii, yo maaro kañun e teew. <hesitation> bnngal alsilaame en, suudu ɓurndu fu hormoreede yo ton woni leedi arabisawdit.